Sigir emi Sigir en kayad, jellera meno takon, Sigirka fa kayena eagosa keryga alosa ademri teagoja, sigirka akayenanai, kir gognida teajekesan, Sigirn kayad ikon Jagoselo gon bityin, Jagose aslin asastani bedaya tanilli, Jagose tanieli, Ossolin osoen fa teagan agarin, Sarilin, abaiertanilin, defdahallin.